Lu scrusciu di ‘n turrenti di muntagna mi fa pinsari all’aria frisca e pulita ca jinchi li pulmuni; mi ricorda caminati tra li trazzeri dintra lu virdi e lu silenziu ruttu sulu di l’acqua. ‘N sensu di libirtà sarbaggia e pura. Comu si la natura parrassi cu la so vuci chiù chiara.